Ke mamaka toh pas sule ka majama to e pacing ngasang kale ku mendio na kumande teru tama ka kamar ma hp-hp biasa ke mmamak ka to milik ka bisse i gigiku mane mamak ka to ke milik ka to subuh sola na sembajang pra sembayang garage ka kopi lokoloko iru kipura ya to ko balaoi kulan ngenang mama ku npaccing sule kopingku cappu kopi ku ma baju a sule majama sitar uku jama <hesitation>